Faa laɓa leeɓi neɗɗo faa laaɓa. Jona kaa so leeɓi hoore, so leeɓi nawki.ɗun e hono muuɗun. Jon kaa leembol fuu. <hesitation> Huunde fu ko ɓoƴƴiniraa jonkaa saabi muuɗun ɗun waawata gollude.